sink neeba eri nka- nka akabaafu kanu akataito, akokunaabiramu engaro, kusingilramu amaino, ko nibakakwaasa hakisiika, baitu ko nibakakora mwiibumba. <hesitation>